﻿an cee da ason rai hnai ye na dalo ko na wali aaa makka na deni 'ye to sallah da meyi da'yu bulan 'yauwa anca kicai ma tingenadai ma sunuta wahala amman da Ndage ikaye kan ndikau ka aneka sallah ye aka laifufuka mandi kaikau Ndage na yafatika ka wadi dolene kuma Ndage yafeke ka yadda mandi ka ikau yauwa ka 'jaha mandi nan Ndeka a Numan, naka lewai a biti. Naka, lewainau a Numan, naka dikainau a numa giɗ kowane amun waike sai na dikau na nene suna ko. yauwa akata belu a yandai kana ka da nawai ndaru ma mandi Ndagai barnau sa ah na wali na 'yatu sallah ditane nan ndala ka'i. ance ance <hesitation> ankaaaa men ma riyatumu, mu daga ka auyaku, mu dagako gwandugo, mu dagako bare wa, mudagako gadu giɗ uwan mu daga kase uwan auyaku gwazaƃi. ﻿Dik dai memma riya waike mandi mu mentako sinyi gid a karai-karai waike bandi mu daga kase anka adimau giɗ mu dagaka se <hesitation> dakumau mu dagakau <hesitation> kumƃaci, guza, mesa kan karca giɗ mu dagakase a akata yare tum karai-karai mandi mu wako uwan, zanjai giɗ mu dagako anka arancani aha anka <hesitation> dindi giɗ mu dagako ayare tbomu ma kare-kare giɗ mu daga kase gidaƃi, mike ka mike mu dagakasi yauwa mudagako <hesitation> uwan mu daga kase uwan, yauwa mu dagakau ada, ada <hesitation> giɗsu kabo karai-karai mudagakaw, <hesitation> kumbaci, kankarca giɗ kabo karai-karai toh ancaidai caca ɗeneka akata cacaye dama mike ka mike ma dage yauwa a yare tu ma karai-karai a gaskiya. ﻿Ka dibero ka linɗo ka ƙwatai ka marɗo ka miɗiya waike giɗ mu dagakau karai-karai, yauwa ndala cawanma saka ifi sanifi san ifisu cawan ancane zamanisu ndene takau ma musulinci yauwa anca kicai tub ansuku 'yakadi bai amma muntumu ma cawan, anka gurdi 'yana tumu ma gargajiya mand giɗ mu'yakau wano kaka'i mu taka memu kai ks cinana cane bai ka anka ciwo ma anka ma, anca da anka zuka na mangwai da kafi da magi to ilane to muse a zamani mcawan, dumu cawan mu shindako sai muta ko wadatumu sai ka mangulsai gunta kuto ka idam 'yankaye to ka hnamenko arama sai kasantika idan a akai, ku kase dibertikuua akai ku tayi to ancai zamani ndenetaka da tayi kafi da tai maggi anca aise lauke-ka lauke da zuni na mangwai. ka cauka ka bicanye ɗibi na shinɗe bai, bayi na shenɗe bai ai wahala ma waɗa ta abinci uhhn kan ndalau ka wali a riya ka maitu menyi ma siyatika ekadi marka wanbai ka 'yutikakau kuda ma wawai toh siyau giɗ na jojo yeke ko ina zu dig na jojo. cawan kuwa ka kicebai to ance fa shine fa memui ndene takafa sedai hakuri lauke ka lauke cawe nzafa'e ka saboka saboka kuwa gaskiya duniya canji tinki ancai kice talaka ma ka caca tini wanmbai. ﻿Tinda kuwa dai ka menmandi ka maya a boko, ka maya sai ka 'yu wahala ka 'yu wahala. ka wai memma zaba a boko <hesitation> a ancekice kan ndalaka menyima ka nanka kwayinbai toh ka maita menyima ka nankau kwayin ma janebai abinci waɗe 'yuta kau tsada, sawa 'yutinki tsada mike ka mike'yutakau stada sesesaika daguko inka daguko baiye kawuna bai to daga yi ma sai ndagai baretikau, in Ndagai bareti ka bai ma shikenan sai ka hakuri ka ka ina dolei ne ambi dolaine ka hakuri cutaka adole tinda kuwa kananka ndarma'ina bai cautaka a dolai to ancafa mutumu lauke kaleka caca ma ka nga kaleka caca ma nzafa'e bai, sedai ka eyi memma zumbulunko ka eyi an memmandi rayi tikau ndalo ndala ka eyi amma ase <hesitation> maiwa tanko cacama kasurara maiwa mbai toh kamentau memmandi ndala baima sai ka tamni burumma caca ma. kai tafi dallah anko caca ma wane ke harka kaleko abo miya wane kuma yauwa